Pues xic guna gust njaw csaber aneol ngu najaw per tüc unandiüm najaw y war tuan ajnguiey niparnajaw wüs najaw anoc war salamb anoc xiel parnawüch y si alndom sambiy anómban nganüy tücngwüy tücgey sawǘnan nawtiliem o nguiej xic sajaw per war nguna taconcentir sambiy anómban tuandiüc diüc wüx najaw anómban sambi porque ujque pues asta alndom mambiy anoc nipilan porque anoc mnimüchndiüc si patsamb anoc nipilan alndalndmow alndom mangueow entonce porej xic wüx sanajaw anoc ndiüc nóban anómban sambiy porueiey pues como sajiür xacual tuan sajiür monguich puex ximvol nandüy porque si patsam onguich o patsam xic o ngüw nipilan papey tiül ximbiüm pues guey guminajnej ajcüjguiej n nguna gust pues nguna gust.